सबसे मयाँगे अर पसंद मुक। बिरयानी, शाही, पनीर, तंदूरी, राजमा की दाल, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमो, चायमिन, तंदूरी, रोटी, दाल बात।